Igga mi majjina kullitorkoñ am, komi majjinta lennguru am, ngam lennguru am e woodi kuujeeji ɗuuɗɗi to nder nafayɗi, to mi dullii lennguru am mi dullii kuujeeji ɗuuɗɗi, key kannjum boo mi raɓɓitay goɗɗum, koo mi ɓalloo maɓɓirga ngan, mi wonna-ɗum, mi sooda go-